Për një javë në Afrikën e Jugut, do të përfshija veshje të përshtatshme për klimën e nxehtë dhe për mbrëmjet më të freskëta, si pantallona të shkurtra, këmisha të lehta, dhe një pulovër. Do të merrja me vete edhe një kapele për diellin, krem dielli dhe syze dielli.